Za malôha tsy de mahay magnapetaka kravaty amin'ôlo satria za voalohany za vaiavy avy akeo amin-jainy aminay aka tsy de za za raiky fao zanakan'ery mamako ndraiky papako tsisy lalahy, tsisy ôlo mpagnanognano kravaty avy akeo amin-jay ny papako ndraiky magnano fa mahalankalagna fa avy ake izy ka izy magnano na izy tômpony magnano izy aminazy na mamako fa tsary za.